اولا يعتمد على عدة عوامل. اول شيء الابداع والابتكار. اذا كان العمل يعكس فكرة جديدة او يقدم شي مميز. بعدين التقنية او المهارة. يعني اذا كان الفن يستخدم تقنيات فنية محترفة في العمل. سواء في الرسم او النحت او اي نوع من الفن كمان التأثير العاطفي اذا كان العمل قادر على تحريك مشاعر او تفكير الشخص اللي يشوفه